<hesitation> Fomba fandehanana sambo ambony rano ndraiky ai <hesitation> io ai misy chauffeur mitôndra ananjy de <hesitation> sambo ai mizara partie aroa partie le ambony zao matetiky fitondrasagna entana fa le ambany akany le maivankivagna de igny le mitsingevana ambony rano de aminà partie le mitsingevana ambony rano le ambany ai akany efa misy motera de motera igny mihodinkodigny a- ambonina rano ake de igny am'jay le mampandeha an'le sambo.